<clears throat> Ty fifandraisan'ny trondro sambe trondro io zane, fiagneo zane tegna marigny ty amaay fa tsy trondro zao. Fa fiagneo ty amaay agne ty fandraisanereo zane naho fa ty fahalalako aze ôtrane mihetsike raike tsy fantako hoe ty le beny vao ty mihetsiky. Sambe mandeha eo aby reo ndre sambe milalalalao mitsikipakipaky. De tsy haiko ngamba mety igny ty mi <hesitation> iraisa, ifampirehafa.